Mi efe gbmada de efe snuda nyi yi, yi new year ʻfe, ɓena new year ʻfe hna, mi snu mi ga da snu de gbmada yi, tswashe ha dá mi ɗo eye wowowyi ge, mi ga dna ynaɗyi mi ga snu ma ɗyi mari mari mari ke ma yachi mi rere mi snu duwa mi sa kni gi tswashe, tswashe ma snu yebo. Easter ʻfe kuma, mi ga dé yebo snu gi tswashe ɓena yi efe gbmada nyi gi wo n, yi efe ɗye wa tsu ga laga ge yna, mi ga dé gbada snu tswashe ha tsu gni ha tsu tugni ge é mi ʻɓeo, ga dá laga é mi ɓeo ha tsu tugni ge é mi zunubi ɓeo ga laga é mi é mi ɓeo he ɓa gni mi ya n. Kirisimasi ʻfe yi, mi ga nga nga dá da snu ke éɓe gbmada nyi gi mi Bena awyango ʻfe hna ɓa yi he mama ʻfe n, yi fenɗye a ma he ge yna n, a he ma he ɓǎ gni yi ya, a he ma tugni ge é yi ʻɓeo, á he ma he ɓa chi wú yi zogo nɗye yi ga ɗyi ynaɗyi ge yna, ha zhi nyize ɗye yi ɓa sni yaje, ha zhi nyize ha zhi nyize tugni ge é yi ɓeo, kuma ma ku ʻwye chi yna efe hna ga tsi yi efe gbamda nyi nɗye yi dasnu ge yna n, ke yi rere ge yi ynayna ge, efe hna baba yi ɗye he ga lo yna m, he snu hega dasnu shi é he ɓwari lo, ha dasnu dna é he kate lo, ko shi é he mangolo ta ko de he anukodoza yi nɗye se snu se ga dasnu zhi yna, bena wyango ʻfe hna yi wyango ʻfe nɗye tswashe a gi gi yi dasnu ge yna n, wo yi wyangofe nɗye yi efe nɗye a ga de bado lo ge he lo da ɓeɗo ku fi heɗye ge yna nu m, wyango ʻfe hna snu ga yi efe gi miɗye mi ga dasnu ge n. To new year, to kirisimasi yi, to esta nɗye efe hna ga tsi eɗye yi efe mari gi mi ke wo yi efe gbmada nyi gi yi mi, mi ga dasnu, nɗye ynaɗyi dege yi lo mi ga chni mi ɗyi, ke mi chni rena ʻba mi chni rena ma duba fniya ma yashise shio, ma dasnu shi ʻba hna lo, mi rere sasa ɗye mi kureshni ge yna, mi ga laga mi lo ze nuwna mi fu ke mi re mi mi mi chni ʻba mi lo mi yeshio mi dasnu mari, é dna é é ɓebe m, tso wyangofe nɗye wo hna wo yi wyangofe gi yi nɗye zazaza he ga da esnu ge yna, fenɗye ɓenɗye ma kpeye tugni ge é ɓe hna lo mi ga da wo yna wo hna na.